افضل اني اكون الشخص الاكثر ذكاء لان هذا الشي بيكون مفيد لي وبيخليني اكثر للشهره <laughs> بس ترا مو كل المشاهير اذكياء ،الذكاء بيخليني مشهور لاكن الشهره بروحه ما تمفي اذا ما كان عندي موهبه حقيقيه فاختياري هو الذكاء